الذكري اللي أتذكرها في الطفولة أظن يوم كان عندي ست سنين كنا عايشين في الدمام في منطقة الشرقية فأتذكر البيت اللي كنا نعيش فيه أتذكر الحارة أوالجيران المسجد اللي كنا نصلي فيه فيه شوية ذكريات تخص الطفولة فالوقت ذا <hesitation> من افضل الذكريات كانت بالنسبة لي خصوصاً في المنطقة والناس اللي كانت حولي.